Për me pastru dritare duhet me pas sprejin special për pastrimin e dritareve. Nihere ato i pastron mirë me ni fletë që me hek lloqin ose papastërtitë tjera që kan met. E qet sprejin në disa cepa të dritares, edhe me palloma ose ideale me gazeta e fshin sprejin prej dritares.